इतिहास में गणा सुधर व्यंजन हुया है जो के आज भी लोग गणा चाओ से खाये। मैं मुगलकालिन शाही टुकडो चकणा पसंद करूँग जो रबडी और ड्राइ फूट से भरपूर होवे, साथ ही प्राचीन भारती सत्तु पराठा खानु चाहेज, जो गाउं में आज भी लोगों गणा चाओ से बनावाए और खायेज। जो रोज रोमकालिन में काई होई मसालेदार सुगंधित चकणा बनावण, मिश्र में पुराणा लोग रोटी प आलिव ऑइल और लगाडी के ने ब्रेड टोस्ट करी के ने मसाले <hesitation> मजेदारी से खाए। और पुराना व्यंजन संस्कृति अपने स्वाद और अनुस्थान <hesitation> संगत में डेज और इतिहास में इको स्वाद। <hesitation>